Gne magnano bazary igny moa koa da isan'andro isan'andro, sy indraiky indroy isan'andro intelo arakaraky e hoe mandray vahiny sa akonan'izany da mandany anisika eo amin'ny quinze minutes à trente minutes eo farafaelany quarante minutes satria lasta andragno defa listevagny abe e zao aby e raha ho vidiagny amin'izay tsy lany fotoagny amignagny.